Laha ny mombamomba ny elefanta koa zao, aminay tiky aloha tsisy elefanta zao fa i- am'télé avao zao no ahitako anazy, izy idengenan’olo regny. Misy koa izy <hesitation> misomongamonga amin’ny ajà madinidiniky regny avao.